Ao ny vinaigre fotsy, ao ny vinaigre mena, ao ny vinaigre de cidre, ao ny vinaigre de citron, ao koa ny vinaigre vita avy amin'ny fary, da vita avy amin'ny voaloboky.